Iin na koni kutuai kadai ta okuai ngu tiyá vá tiyá vayó tá kain kutuaí kadaita chi kini aditá ta ho o on. xhini na aken'na duá aken'na chika akena ho o on. tata tá, ta tona kolo nguta nguti tá inka o inka na kuatí, tona tikachí nguti ta xa inka ña tu keó, tona tikochí nguti ta xa inka ña tu keo xa iin xa iin kiti yó chín tata tí, tutejan xanra otua vai kadaita ta koni kutuai chi ho o on. ta hú xhiniñotaó na kutuaó na ta hó iin viko nó, a iin chon ta ho o on. ko kadaóta tá otuaó ta ho o on. naruki a chavio iin yavii ni xa kadatá, ta tona xatuaó ta minio nradata ta ho o on. a kastó chín ikaná nu nguan ken'na ta kadanatá taxajan ta koni kutuaí tutejan chí tutejan xanrá otuaí.